Islandinen adhum ishia khabdhii adhaa ishian toko afan ishin dhubethu irish yedheni ee dhub dini ishianen ghudion kristoa aminen dhub roman Catholic kanisa ghudio achisun jira sagale ishin nyathu birria shirin peas shalmonii vegetables aminen soda bread yedheni sunen hin nyathiye dhub aminen adhaa ishia tokoti jira thaa moghu pap culture yedheni dhekeni mambo mzikiathif iyoo ee hin sirbenii eee aminen guyya uni shereken Jira cent patricks day yedheni suun guyya sunn shereketi